Temaieng turuo magabun onim lukuan tume ubi, tume tulian ubialop, ga udup, mirier pageap naubi, me paparak maiong lop tuam na luvan. La rume gat ogasor kekep la rume usigit ga rume masaga. Me kekep me lop la maionama na usingnualap, meba memaning kekep meba mela na usingualip ga miaring, mionama, le, mionama le malamim meng pageap me na ninimiap maiong tubiat. Turu ga magabun la tume tunama na ubiang morowa la rume ogosar, tume ogosar marik ga ties an morowa. La rume tupto mamirier lap ganam, ga rume agat, tunama una. Uret ties la ialo ninimiap ta un, eba tamung una ga ninimiap tung, poiang leba noba ninimiap tung nauro uro inamon. Avien tung ga morowa me ninimiap tung la muru la man walo reun, ma mire lap ganam. Karuk gat a pagea ba, meba taramang, ninimiap tung un morowa la walo re un gagas ga. Tevurus tung, mengan tunama, tunama na nap iang ula mumuru, walo morowa re-un. Tiro, tale gat ubi rung, tunamar na luvan ga magasor u sigit, tume masigit kalosup, ga rume masaga e kekep. Kekep tug meba mating kekep me pagea la agat tung la pamaning na luvaun, mire pageap la navang mai me. <hesitation> teurus tung maset ara, mirio pageap lamagosar tung tale me gagas tg me mani, me lop me ninimiap maiong me tubiat, la rume magosar na luvuan. Tume agat maime lop meba pageap me ninimiap maiong na uro panam, uro inanamo an bunama laurup. Oret temaieng, tume gat ubi na komiuniti ogasar tung papauip ma ubiap, tevurus tung me gagas, tale rungd, gagas and morowa la walo ra-un, na ninimiap tung, magosar tung meo ubiap me. Pagaep laba mating na luvuan, ga ovuo, ga pagaep ovuomeng ninimiap tung ga lop tuam na luvuan, ga iap tuam gat mila kapim man tunama gamire. Be tevurus tang maset, ninimiap ang morowa leba ionang na luvuan tung ga lairua ang, ga lop tuam gamirie pageap ganam labaman magosar tang. Karuk gat a pagea ba taramang <> are laman tulat iro ties an morowa gagas ga ninimiap ang morowa la walo raun, tale gat ninimiap tung la tunamauna. Turo gat magabun la tume maset maidong pagaep na luvuan, bir tala palalarang tuarang ka pageap tie, ga, tunama ga turo ifip ula muru, ure ina bat magosar tung pageap. Meba puian ninimiap tung gat, poiang <hesitation> ninimiap tung na luvuan ga lop tuam le maset ponang. Orait mating ara. Aiap tuam la nagalarama, avien tung iet ire la wario ninimiap tung. Gagas ung man tamung una meba. Ninimiap tung ula muru laba iot na luvuan meba maset tevurus meng lop tuam, ga tala gan omaiop kiribas, eba tonang maset ga lop tuam ga ninimiap pang la bamaset iot poiang, lama varo morowa ninimiap tung. Non gat dpageap la rume magosar, papauliap ma lap la rume, eba toguguiba ma irama lap tuam tumer, tale tume tualo ties ula muru, pa tumer to gukui mai me, tumer mabuk tula, turamo kain ties la rala mumuiru. Morowat iriet la tume omarik ubonuvarap ung, eba rame beteng tobuo na ninimiap tung uriet. Oraet tunama gat na paianam la karukan omaro, kavaris ba meba Ponamagan maset na blangsait, balang pang kan la rale mumurui. Alang me ibiri me tia, lanamo ogosar pang sune na pioinamon, tale mumuru alang pan, ponama na neap la rale me ties pang na mobail, pame ga muvo na nap la ame kavarits, ga mavor ties pang. Ponamat na, are la bonama na arubu, ma miro pageap la rale betmeng paun, na pianam pang na nap la ponama. Non gat pagea, alang pang tale maset mumuru meba, mumuru papaulip man navup la giram ninimiap, nunumuap metot meba parang manigurupba, ure ninimiap umegan ualo ila gani vaun. Eba ugosarpang ga magosar pang pageap meba pua iang iro ninimiap pang na luvuan pang la ponama go ira. Irava la migana la biat varo gane na virom. Ume gaunong, me usaga me abulap me kekep. Orait, turu gan la masintula lop tuam o ubi, <hesitation> poiruang la laket la poi, poirung le laket la ime usigit ang, orait poirung la rubias la magosarong luvuap, non poinung la ime ubiang na ubi, miro lop tuam masing tuala gan oubi meba gan magosar meng ubiap. Eba gan magasor meng ubiap, iro ninimiap maiong la maioname una. <hesitation> morowar la walo uro ninimiap maiong, ga gagas meba magosar meng miro ubiap maiam. Orait, non gat pagea, lop mela muru la mime mionama maset, me maiomira iro ties pang, me miomira la magosar meng pageap, me miomira la mime, mara lava ma man ubiap, ba maiomira la magosar meng miro ubiap, tale lop la buat maniomira agarit me ubi la tualo maun, ba ogasarmeng urie ubi. Iro gat maiong ga ninimiap maiong la muru me reun. Papuliap ma lap la rume ties irama, la ubiap la me mea, tale mime magosar na luvan, tume ties papot me lop la rale ogosarmeng ubiepna luvuan uriet ties la tuem tualo maun mirier lap. Maset magosor ming ubiap meba mima nin pageap. Laba rale magosar meng pageap tagan mimanim pageap mire mumurum na luvuan gara ninimiap ming. Ubi ming meba parakmeng, ubi ming memba mimanim pageap, la bat man guraming agarit talagan mimaning pagea na ninimiap ming i eba ogimaming leba tale ubi ming ga magosor ming ubiap, eba non lap labe agatming ba pula, pamegat ogosar kekep na blok la paliam pageap me pamnaing kekep tale man ponama agarit, pame ogosor kekep meba pamaning papot uliap na luvuan pang, talet pame ponaman agarit. Taim la ubi van, pamaning pageap meba pamaning kekep meba <hesitation> poiang ninimiap pang na luvuan. Ponang agarit manilap poiang irava. Pageap, gagas pang la magosar pang meba puiang iro ninimiap pang, tale ponama agarit meba param pageapit agarit. Are ties la i gama, bumamaranim kan ga buarim, bumaning pageap. Leba tale gan bumaning kekep, talagan bumaning paparak, talagan bumaning mire non pageap la tale gagas buong maime. Gagas buong kan ga magosarbuong ubiap, eba mumaning paparak, aret a tie la ubi buong naubi, bulia kamin, bulia uduma, bulia sagur, bulia sigapu mirier pageap la agosor buong, pageap opaparak are bulalap miro kamip buam me paparak, meba man buam ga bumaning gagas ula mumuru na ninimiap buong. Leba tale bumaning miro pageap, bat tafabuong me parak ga buvara muana la tale ubi buong meba bumaning paparak. Non gat pagea Morowa la valo gagas bun me gaiap buam na navariap ga garieap buam na pirom, la ogasor ong pirom meba buarang, abuluma ga pung, mirier gamam pagaep la magosar na pirom meba bum ga bumaralim ba la bunang nauro inamon, un ninimiap la walo morowa bun. Leba rale gagas bung memirio pagaep eba manin leba puang ira buo, gagas buong kan ga parak buong, gagas buong kan ga bumaning kekep, gagas buong kan ga bumaning merie pageap na luvuan. Tlet meba mumaiong betmeng pageap bui, gagas buong kan memirie pagaep ga bet, bumaning na luvuan. Gebe parak buong maset ga bumaning gagas ula muru, ga magosor buong ubiap buam, un ninimiap ula muru la walo morowa bun, talet meba man bunang agarit, ugama morowa gagas ming kan, ga mimanim pageap, agret tie, la. Bumamaranim kan na ninimiap ang morowa nauro inamon laurup. Ga eba bunang, la mabuving tubiat, eba bunang na ninimaip, baobula ninimiap ula muru tubiat leba noba ninimiap buong nauro inamon laurup. <hesitation> ga temaieng morowa ira migan la ume buagulia maun giginanip buam, mubuo aun morowa iret la namurit, iret la muana oninimiap, iret la alang buong, iret la sovong bo maiogun me ninimiap buong, ga rale gagas buong avien bung ovien buong bonima, lagan bumaning ninimiap ula muru ogagas buong la ogasar buong. Murinim ga ovien buong bonima, avien buong ma ninimiap buam ganam, nauro pianam laurup. Temaieng, gagas gat la walo bun, ga ifif la walo bun ga meba magosor bung ubiap, tale baman bunang agarit gaman beten paparak bun, bagan man, bagan ubi buong ga beteng paparak bun. Karukan a pagaeba la ba beteng agarit. <hesitation> Ninimiap buong ga morowa, la kanu, <hesitation> na pianam kan la runama una, pianam la walo morowa meba magosar tang ubiap una. Kimanam la walo morowa, pirom ga pirom la walo bun meba magosar buong mire ganam ubiap. Barak bunang dagarit ga betmeng pageap bui. Ba bunang leba avienbuong ila gani buong iriet lamuanao ninimiap buong. Na luvuan gat tuang, nonlap la ponamt tiat pava numailup ogasar pang marik avien pang morowa. Ogasar pang marik ga tevurus pang me ties la papto kabiranava meba ure gagas ure ties ang morowa memba paptang ga pamaranim bairo, naibunam a morowa laman marik buong ga man gagas buong ga man pubura, ba bumaranim ba iro ninimiap buong ira morowa. Talagan a bulai, mirier lap ganam baman avien buong, poiang leba Noba ninimiap buong nauro pianam laurup, merio pageap, la walam bun, "avienbuong", tale baman buaram it pageap agarit, gaman ogasar buong kekep ma, gaman tale inabualo gat un, nap mamirie pageap ganam lamagosor buong o kekep, ba ina gat bualang nap aun. Ba busit manbugalia man alangbun me kekep, la man alang gat paparak bun, ga mire ganam pageap ma alambung. Tale pumeng pageap ba mumaiom bun agarit, morowa laba alang gagas bun, ga magosor buong miroganam ubiap, me pageap me kekep me ninimiap buong. Na laguan buang o napianam ga ubiap, marik na lotu gana komiuniti, skul, ausik. Ba gagas buong leba ogosar buong kekep meba bualang kekep memiro naup. Buabu morowa nauro pianam ga burano ifif mebaman magosor buong miro ubiap, tale baman bunang agarit. Man marik lamuo e kekep, naire nap bualo. Walo morowa ninimiap bun meba man magosor buong mero ubiap ga bualang. Omapaget laman marik meng me bulam aime, me ba man bualang kekep. Tale man bunang agarit. Na komiuniti buong kan, popot ma pageap la mime beteng, tale me bunama agarit la ba nonang agarit faral magasor nung pageap me kekep. Barak maning kekep meba ogamanang giginanim un ita nuang papa, a nung talau, o nga nung, o aianung, o aga lamo noup, lanamo amaning pagea naun maning kilan la nuala kekep, alivim nung ire pepanung. Non gat pagea eba nalang ba tevurus nang maset, me ninimiap la walo gan ire ira buong. Ire muana ogagas ga ninimiap laman alang bun mamirie lap ganam, tale gan pubuo la be agosor buong pagea ba agarit, iro gagas ga ninimiap buong, merier pagea leba. Magosarbuong ungagas ga ninimiap la walo morowa bun marmire lap ganam laman bunama nau uro pianam laurup. Ga ure gagas, taim laman bunama gaman magosar buong mire ubiap, tubiat gat laba obula murinim un, ninimiap la walo bun. Meba bunang ga magosar buong miro ubiap. Eba tale gagas nang irama ubiap la magosarnung, eba pala knang eba rale maning pagea laba nalang un aga nuang pepa. Eba pulanang naubiap maiam inamanip muana la tale ubinung, ba nonang un pula, ga banaram miro pageap, eba tale gagas nung laba naling. Eba maning me nunumiap nung, ga gagas nung ga nunamap nung na luvuan ga lop nuam eba mumuru ba. Taim la nunamat agarit tale nume magosar ubiap, man guranung it agarit mani laba anala, mani laba maning ga lop nuam na luvuan. Pagea la gagas buong kan, igama ties ang morowa, gagas buong kan ga bumaning mirier pageap ganam. Leba rale <hesitation> gagas buong. Tale gan bumag mirio pageap na luvuan buang, gagas buong kan. ga bumaning kekep bumaning paparak, bumaning ganeap na luvuan, bumaning mirier pageap meba puiang iro ninimiap buong. Eba bunanang agarit karukan apageaba leba buang ira buo. Ure agat buong it ure la muru. Ninimap ga gagas, walo gan morowa bun meba ogosarbuong mamirier lap ganam <hesitation> puiang iro ninimiap buong laba noba nou uro inamon, laurup, ure ebebet ogimabuong ure ninimiap lama varamo, laramo babam ula waru meba gagas bung ume eba buaring, tubiat. Ure ninimiap la karukan omuanao, ninimiap la iot maralap ganam. Non ga pagea la